我的啊公我的公公他教我很多东西教我们做人的方法教我们华人的文化怎样来怎样去我们福州人怎样从唐山下来我啊公他是从民丹莪下来的我们是在他是在马来西亚认识到我啊婆

在我的文化里里有我会喜欢的很有名的我我我自己本身是华人ho华人华人比较比较出名的故事就像嫦娥啦我不知道嫦娥呃她飞上去啊那个月亮咯ho在中秋中秋的时候还有就是呃比较出名的高领园猪八戒咯ho这这样的这样的故事ho去西方人去西方拿那个金咯拿那些金咯这就是啊olibok猪八戒还有的就是呃还有的就是端午节ho端午端午节福州话不知道怎样说中国中国不知道怎么讲端午节我们知道这样一点的故事ho去比赛那个龙船啊比赛龙龙船这样的事啦

我本身,无知道那个艺术家和 我实，我实不熟啦。艺术家哦，艺术家我觉得我无认识 我无很熟，我我真真现在无无很很熟啦。

妇女科的医生和那护士们咯，他们照顾这大肚子的人，怀孕的人咯。这妇女科的人，会照顾怀孕的人，是应该会不一样啦。

啊本地节目啊应该就是那呃做吃的咯带我们去咯去咯去吃咯呃不一样地方不一样的人都有不一样的吃的那东西咯有些人是吃很辣的也有啊呃就是住乡村乡村的也有不一样的吃的东西咯 then 也有是啊中国人也有中国那边带过来吃的东西

描述一一项你的啊你参加过的啊儿时的活动啊罪罪案ho 我觉得我没有啦ho比较多我喜欢siak go啦ho平常自己会去siak go有有有去参加过的比赛只有一次啦也不多我没有我没有这方面的经验啦

我们的天那星座星座其实我们有十二个星座但是叻我不知道他的名字啊我只知道几个像说天蝎座啊天枰座这样咯真正我也没有去了解他也没去记他这几个星座星座是西西西人的的看做法啦

洗手因为手是怎样说咯摸隆摸隆很肮脏的你手若没洗吃东西时你吃进去等一下怎样说咯肚子痛因为手是最肮脏的啊你若没洗拿东西什么也是不好等一下吃什么东西手肮脏的就是不好所以说那很多细菌都在手那边所以说洗手一定也是很重要的

呃我们国家做找这律师呃每次是朋友们介绍咯要不就是呃每次会看律师馆的有招牌咯讲这谁律师谁律师咯也有身边的人会介绍啦有什么律师较好的呃做什么的律师咯

在家里面赚钱那个赚钱时怎么说叻一般是花钱时怎样省钱是说不要乱买东西看见东西时会喜欢的看过很喜欢的一直买咯不会说钱很难赚所以说怎样跟家里省钱就是说不可以乱买要买东西要想需要这个东西吗不要七买八买

我们是很多乐器的有钢琴啦有 guitar 啦有笛啦有啊鼓啊这的乐器都是能够玩我都是没学过这小小时没学过

在我的国家人是怎样投票的hor 呃人投票hor 这个国家投票很简单了hor 天天天天投票前一两个星期了hor 他们就做很多很多的那个啊演讲了hor 演讲在上面讲呀说啊他们的啊做这样的他们的想法啦hor 要怎样改变这个国家la hor 每个人都说出来我们要的东西啦hor 呃两个礼拜后我们就来投票了hor 投你们心目中的那个你要投给谁啦hor 我们就去投票就是呃一个票早早去投票我们我们就先拿我们就身份证放下去hor 要叫自己的投票站咯你不能去乱去啦hor 它会限定你在哪一区的要去哪里投hor 比较多我们投票的地方会在学校呀会在历史中心呀在这样的地方了hor 比较多的时候我都会在学校啦hor 我们会拿到一张票我们会画x啦那我们就选他们的名然后放在那个箱箱里面丢那个票去那个箱箱里面手hor 还要拿一个不知道什么东西黑黑的东西拿来印一下啦一天都会印在手的hor它不会不洗的去的hor这个选票这样的一个方法啦hor

说到生日呃平时若说到生日大多数都是家人跟你庆祝很少说自己怎样去庆祝 ho 多数人都是帮别人庆祝很少说自己会帮自己怎样去庆祝

历史啊历史在学校是学到很多像我们马来西亚的历史新加坡的啊还有讲到一点英国的历史但是没有很厉害历史叻那时是1957年马来亚创立的然后1963年是我们马来西亚…unclear

我会驾什么车叫什么车呃我会驾我们这边我那个Toyota Vios 啦hor 这个车啦不会驾lorry 啦不会驾那些比较s大的车不会驾货车呃这样的van 也不会去驾我们就是驾私家车私家车啦hor

啊健康的啊吃的东西很多咯，果子咯我们本地本本地有很多果子啊，香蕉啦木瓜啦西瓜啦，啊，好多啊，都是很很健康的，这菜也是咯我们这边砂拉越很多那菜咯什么，因为天气很好嘛，可以出产很多这东西，

那讲到我们大人讲怎样给那十岁人怎样沟通不是。反正只能讲 看一下他们suka什么。我们跟他们一起做这个东西咯，但都要，都要学啦多一些听他们讲话啦！现在教小孩时不能像旧时你都要听我们这上辈的人讲的东西。我们能够讲，我们也要听，也要教。我们需啊互相尊重咯！

我国家有那个的那个前途我我我对这方面没很熟也不知道我觉得你若说很多人会走去移民ho移民走去别个国家的话可能他们大多数是会会觉得说去那国家会比较好退休ho比较静咯这大多数是他们的想法有些是因为教育啦孩子要去那边大学读书也会签移移民去那地方这是他们的目的有些是因为工作咯ho工作工作找比较好的前途那边在别的地方工钱较大所以他们会想移民咯较多我们马来西亚人会很多ho会去新加坡咯ho这新加坡不错很多人去新加坡第二就是会去澳洲很多啦很多也移民去澳洲这地方咯ho其它啊我也没很懂ho

我们国家要专业蛮蛮容易啦很多人都是自己做生意自己做老板要你自己会勇敢咯会敢去做咯不怕失败咯这都是去做生意咯很多人做老板在我们这个地方他们自己自己会想做什么产品拿出来卖咯

现在的时代电脑是一个很重要的一个东西没有电脑的叻都不能做工电脑是一个很重要的会用的东西现在的人都要会用东西什么东西都是用电脑电脑要会用

这政府是有很，啊很好的福利。啊，啊，这样，啊计划啦[har]。啊我觉得，不能够完全没有啦[har]。有的 政府有的啊福利 还是会好啦[har]，比如说旧时啊有医药津贴[har]，现在不懂还有医药津贴吗啦？这医药的津贴，啊医药，医，啊，啊这医药，看病，医药，医，医药，医药，一,一方面，它还是啊做得不错[har] 我们不需要还钱[har]看医生，拿药也是免费的[har]。这方面做得是不错啦。

用电话每一天你都要用电话我怕这个世界有一天不能够说一个人没有用电话因为什么东西都是用电话还钱啦打电话找人啦所以说电话是每个人都要用的没有它是不行的电话你都不能离开手如果离开手就是什么东西都没有办法做所以说电话是每个时候都要用一个东西咯

那很多类型的食物啊，比如有面类，饭呀，有辣的，不辣的，甜的，酸的，苦的，全部不一样。这就要看个人啦。个人是要看自己喜欢吃哪款的咯！这没一定说自己吃的东西， 是属于传统的啦。不一样地方，不一样口味。有的比较重口味，有的不会啦。

呃我没有参加过什么创意活动 boh 呃我只是自己有时候会很喜欢插花很喜欢做画东西咯画图画这样子咯呃创意的有呀这边也有很多这创意活动那个活动呀我们都没有什么参加啦

政府当然是帮助是一个很好的方法咯因为政府一个呢是有钱一个是说他有一个的能力能够说是长期的的帮助因为政府怎样说呢他的人有较信任的一个帮社会哦因为社会有些人等下会倒掉政府所以说是会长久的很好帮助所以是政府是一个很好帮助我们社会的一个很好的一个长期的一个方法咯

描述在我國家啊看看戲要去買票咯ho我也很久沒有去看戲了現今現今是怎樣啊我也沒有很清楚若是在以前ho我們就說要買票ho先去牆壁看下有什麼戲要看ho就是早期是貼出來的有什麼戲什麼戲都貼出來你要看什麼戲選一部你要看的你去買票買啦你就進去看戲咯ho啊但是現在我們大多數會用啊較較高的那啊辦法咯ho比如說他們去買電視咯ho大大架的那電視咯他全部的戲ho都在電視裡面換來換去像說幾點到幾點有什麼戲做啦ho然後就是到戲院買票咯ho可能現今能夠用那啊啊在online咯ho online買到票比較便宜咯ho你買了到那邊就是有時會有那什麼整個配套的整個整個set的你去買票你還能說去那送你popcorn啊進去吃咯ho和cola咯ho進去吃我覺得就是啊這邊的辦法若看電視啦裏面座位我覺得都是差不多啦ho也有較高高級的也有沙發的啊坐在沙發上面的我不知道啦馬來西亞有有有床鋪的嗎躺在床上看看戲我不知道馬來西亞有嗎咯ho可能西馬有啦我們砂勞越裡面可能沒有但但是那沙發是有啦ho沙發我是聽講有啦這是我們啊砂勞越的ho我我看見的經驗啦

最鼓励我的那读书的那时间就是在那英国的苏格兰那时咯那时写论文so那时论文头头刚开始写真的有一点很难啦头头要写头头要落笔那时是非常难丹慢慢慢慢一字一字写啦他会越来越写丹他会他他那他会给你越来越多idea丹你若会写的下了丹你会了你会越写到后面写完掉这会很感动也很鼓励咯